الفلبين فيها مزيج من التقاليد الآسيوية و العادات الغربية. الفلبينيين مشهورين بانهم بحبوا العيلة و الضيافة و ده بظهر في الاحتفالات و المناسبات البتكون مليانة فعاليات. المطبخ الفلبيني متنوع و الفلبينيين مشهورين بانهم بحبوا المزيكا و الرياضة المفضلة هي كورة السلة و عندهم فرق قوية في المجال ده.